Ne dun ano yo anga lo vatono mepka mer ma yo ta va ausi lo vatono yo ta deltu yo ta pon e ngomtong le leuro komia anga yo ta toi mo yo ta gua eleuro yo ta po ngoom tong anga moi. Eleuro anga lo sait anga lo mana, mana nga mo ro mper tanun lol kem buop ausi. Kem ta herek alpung yo ta ringom tong toro e leuro birbir anga yo me toi nasi kame, me gua mene yo leuro to mene mene to e dukum to mene mene to holo anga mo kolo e blodu di, to mene to holo nga mo sakuk to mene to holo tonga lo vue yo ta to bale nge ti. Tita gua ti buop yo kame ler aunga le bale nga ikem her madi e tenadi ediedi me gua siam. Eleuro na yo ta to birbiri ausi lo vatono mo yo ta gua. Yo kata ro ne kaka si siam. Kekiling yo ta gua yo tamun kone montanun lo vatono ni mepur ne labuhe lakap ti patoro yo nema kati tunia va lalmayo ok yo ta gua yo ta nga lone bale nga tone to buka horek timi ta po buka ne lolma yo per yo nimin ta gua ta to e leuro mo yo. Ausi lo vatono aun yo me ntanun lo vatono ni me pur anga lo mene anga lo del anga mo ro mper anga yo mone gua alo vatono anga mepur yo mimo mil tania. Yo me long bin mo ne ro mana mo ne koko lo esal anga mon tania mon tanun long vanem puana. Mana na me him yo mo yo me vanon me leuro oh mu yo me vanon mo mum. Mu me na mana mene yo. Yo me vanon mo rien mang ha lombeng, tenimran yo me koti mo yo me long lon. Tita herek halpun mo ne vao veng alone radel ano yo alo neler ano yo alo ne gua ano yo kone kone mo te kehe anga veng anga me blik anga yoni ta gua mo ta to e leuro mo ta gole mo te leuro ano yo me roileng bir ma kotoma bikos. Em mu buop tuva oh veng aun lo vatono alo ne radel tanga mung yo men tansi ah open bay yo me mil tania au ya pomio yo mi. Ame mil tanun yo me to leuro anga lo vatono. Anga e leuro amo yo komia komia anga to vasima herek anga yo tadeltu ale leuro na to tadeltu alo leuro nga ano ne ano vatono anga mo ne tobuka sier anga le bale nga mo to buka sier ne to buka holo alone karek oh herek anga lo nelko mo herek anga lo ne kaka. Yo tota deltu anga le leuro na yo ta teldu alon mo yo tota deltu ta tita conbla ohveng. Tadeltu alo leuro nama anga ma me kon me lung mo lo kehe. Okaun min ne vasima herek yo min, yo mita deltu mo yo ta roileng va bale anga e baranga mepur tuva okem au va lo vatono nani lo mana lo kem anang lo manate leng yo ta na neutortamba mo yo tadeltu lo ngom ta horek anga lo ne vatono mo ta ro bale to tonga mo yo ta vakadetu ni anga lo vaton mo nenga gua mo herek me ro mana anga lon tonga lalmeng anga yo me toi. Ok anini yo beta gua yo beta deltu tava anga le pe hua birbir mo yo. Tamung kone mototo modeltu va e pehua mo ne kabua mper mene di yo kataga deltu tage ne deltu mo ne utor mo ne laka va kem alo ne vatono bekos ne dun anga lo ne vatonoti kon buka alo mana leng ok yo yo beta mung kone mo deltu mo ne va mo ne te e leuro. Anga lo sait ano mper. Mo rovie mo nani mene manga pur mo var pulo mo herek. Ikem kem ta komkom angalo angalo menena ma angala mper. Tomung en rosie mar anga le bale anga time lai e rosie horek me eper mo anini konga yo tagua ni konang yo dukum yo gua anini. Ne kakasi anga mepur ka noyo go siam kirkir yo ta mui anini yo taga lung mo e leuro kirkir yo ta lung mo leuro alo vatomo mung me ne horek anga lone vatono. Mo ne gua le buo yo me radel ale del yo me me him e e buo yo me va anga lo nuye. Yo me gua yo me kon e epe e tabluk mo yo me kone e pe anga me mnap aunga lo nuya mo yo me tunil aunga lo nuye. Anga lo nu ye hoya e vi yo me ler ausi ler ausi levi mo yo me to e leuro ning anga lo ngan aning buop yota roileng mo yo ta rovie tamung kone mo ne long mene horek mo holo mo ikem ah in mper auyali toro leuro anga yo mo ne toni <hesitation> aunia ma tonon ndan ano yo ma yo kame blik va e die yo oh e devi yo oh <hesitation> siam yo kame blik vadi yo mepka vadi ko yo tere ta gua sene morek. Herek ko sa ka e mana ni yo ta yo van morek kom sa deltu kom sa te e leuro komia ma ah na yo. <noise> kom sama ro mana anga me blik ko ome kamlo horek mo holo mo herek kom soma meblik va di kamo vrou, mo vriou kamep ka mana anga me blik ena kene na ketoni komia. Kesene mung kone i deltu mo horek ning kon bla oke kese to mana nama kese pi va mana anga mepka. Sama i pi va mana nga me blik sama i vapte mbike ble ah ike long menien talo bale nekobie sier tomung anga mu to posier <noise> mu to posier mo <noise> to ndan mo to na ne mana munkone kusier mani. Kusie somo gua mo ta long mo e herbi sier tale bale mo ne ier <hesitation> ike somo va dono <hesitation> mo horek e homa ve tan tonga mo ta tiou tansi lo donotika ta mui mo tion loi sier le bale. Honave konga na ma tonga vadik son vanon toke anga ike sae ke mepur koto tisan nin tonga tii sang mung kone oh yo puna pindie baranga go anga io vatono non titan longa ke to olono, ke to to dono holo ta tonga va e rosi taso e hora ve ta na punana anga lo dono mene di kanga pi vin ke long wanen lataven enama ike lataven emike so ike seme vasi ma herek moyo me vasi ma herek yo me vasi ma holo yo me utor dedi komia komia ausi lone kobie sier <noise> <hesitation> kongana mu. To po mana anga lol sier ma mo na mana kere kere ana ma me ne sier ma kusie kamo vablik manga sier son nin tonga. Dono hona ve tin tonga tiou anga lon. Piulo hem mo ho siam sang kile nena son tonga pe konbila oh dono ma tiou ausi lo dono per herek alpum tisen tiou ta urur taro mene talo bale ta rovie tania ta vatou rie lol di ta in hedi ta ro ne kunkun ta ro ne roka buk ne mene mene kere kere mo nani ausi lo dono em ne koble sier enali vadono ma. ta mung ko mu to po srer per po dono ok kuma ta pulo hem mo herek alpum ena kom ena tagolone em ko anini kusiser so varoilrng puanama kusier kata mui mo va rarek so mbike konga na ike na ma na dieke na honave ngke na tintonga amor amor ang toyali ma hana vanon to ke tiou ausi nde ke em kuma ta gua kuma ta utar to mene mene kuma ta utor to nene ng kuma ta utar to hona. Kuma ta utor to mene mene ausi anga ikom mo to leuro ton bekos dono ha ah kusie ta sua mo kusie ta vanom kere kere anga le mana. ne tanga longe na ke ro puana kotik kero puana ke nani mene mbike mo nga lo nsal mbike son pale ke koten oh nolo oh nobung oh gne pulo kese me i vararek mo horek. Kese na pua na menien mo mung kone oh kotik ana mepka miman mo tenan me posal dian. Somoma hing kok mbike somomai lap mbike ble kero mana tova ke gua mo sae ke mo mepka anga ma e ngo ma horek birbir mo mepka anga ma e ngo ma horek birbir mo manga tonga ma hana sama i mung kone i vanon mo puanga ma hana anga me blik ke ni ble mana na tova mana na ke to mu to po sier mo to na e mana mene sier. Kato timlo e mana birbir siam to po e mana birbir ye na yo ta mungoi birbir kom herek ang a ka puru kom ta va kom ta lunga moi.